Ba Irlandɛra ,ba istuari ba i zan oro, ba ma angilɛra ŋiannh a de'ere wo, ba berɛ da fuo ba wo be cururu ,beobe nɛ a batayira ba wobun. Oɲan yi vɛ diaa dinastiye ra ma rwayomu ra bun na we boni ba se.